على حسب طيبب السنين <noise> باش تغسل فلأسنان متاعك بلقدا بلقدا يلزمك على الأقل على الأقل دقيقتين ونتي تحك، مش كتشد <hesitation> هاكا في لحظة تعمل هاكا تفتف تفتف وت- وتكمل لا، <hesitation> يلزمك تبدا بالسنين وتعمل من الفوق للوطا بالفرشات من الفوق للوطا من فوق للوطا، ومن بعد تتعدى في الجناب وتتعدى على الزروس ومن الداخل زادا كيف كيف من الفوق للوطا باش <noise> يخرج الوسخ الكل.